ད་ཐེང་ཁེ་ལག་ཅ། ལས་ཆ་སྡེག་པོ་སྣང་གཞན། དེ། ཆེད་གཟུགས་ཐོ་པོ ཨ་ནོས ཅན་མ་ འཇིགས་དམར ཏར་ཏུ་གཉེས་པོ་ཞིབ་དུ་ལེགས་འཛོམ། གཞན་པོ་ལག་ཅག་ལས་ཆ་རྙོག་རྙོག་ཆ། ཆྐུ་ཧི་གཡས་བསྐོར་སྦྲོ འའད་འོ་ མུ་གཞི། ལས་ང་ཡི་རྨི་བ། ལེགས་སྐུར་ཁ་སྐྱོཇེ། ཁ་ལས་ཕུའི་ད་ཐང་ཁ་ཆུ་མེ་ལིང་བུ། ཀྲེན་པེའི། ང་ཇིཿ་འོད། ཇིཿ་ལྟག་འཕྲིག་ལྦེ་ཝཱི་རགས་འདབ།